संगीतऊ विभिन्न प्रकार हयू निज जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित निज। शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल संगीत, यूरोपीय शास्त्री य संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत। चीनी शास्त्रीय संगीत, जापानी शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत। फोक संगीत यूरोपीय रंग अमेरिकी लोक संगीत। भारतीय लोक संगीत बिहू, भांगड़ा, गणेश वंदना आदि अफ्रीकी लोक संगीत, लैटिन अमेरिकी लोक संगीत। आधुनिक संगीत, पॉप संगीत, हिप-हॉप संगीत। इलेक्ट्रॉनिक संगीत, डांस संगीत, आरएंडबी संगीत, हाउस संगीत। टेक्नो संगीत, धार्मिक संगीत, भजन, हिंदू धर्म कीर्तन, हिंदू धर्म, गुरबाणी, सिख धर्म। ह्यू संगीतऊ कुछ प्रमुख प्रकार निज लेकिन विभिन्न संस्कृतियों रंग देशों में संगीतऊ विभिन्न प्रकार निज।